पानी के जहाज के पानी के ऊपर रखो जात है। तो वह पानी के ऊपर तैरन लागत है यह बॉइलिंग की वजह से होत है। जिको मतलब की किसी वस्तु को पानी में तैरन को गुण जब जहाज को वजन पानी के डाले ग्ये बल से कम होत है। तो ऊ तैरा लागत है जहाज को वजन पानी में डुबन की कोशिश करत है। लेकिन पानी उसको ऊपर की ओर धकेलत जात है। अगर यह ऊपर को बल जहाज के वजन से जादा होत है तो जहाज पानी पर तैरन लागत है। जहाज दो आकार और डिजाइन ऐसो बनाओ जात है। कि यो जादा से जादा पानी की ऊपर तैर सके इको मतलब जहाज पानी के ऊपर तैर सकत है।